<hesitation> Reo karazana fruit mbana legume a ah mety eo amy folo akeo isan-kerignandro, <hesitation> mihignagna zaho ohatra hoe pomme de terre a fahefakilao a, karaoty fefany a, haricot vert fefany, a de a voankazo a ohatra hoe deux kilo.